Páakenaa, ai a jaa sɔ lɛi mu, a jaa, ai a jaa lɛeŋ lɛi mu. Hiŋi a bɛ leŋndɔ kɔŋ boŋgɛa. Kɔŋ boŋgɛa. Bɛma i be a sɔ jaa mɛ nu ai bɔ-ai blo kaŋ mu. A bɛ a buɔ. A bɛ a buɔ. Kɛ a lɛŋnde kɔŋ mɛ a, hiŋi páakenaa lɔ a bɛ jii na niiɛ, ai tii gii na kɛnu a bɛ a jáa mɛ nu, a bɛ a-a bɛ a-a bɛ a, a bɛ a jáa mɛ nu. Aa jáa, a bɛ a jɔnjɔn na. A bɛ a jɔnjɔn na. Ai na ai bɛa kɔŋ boŋge kɛmɛ tiina. Kɛ a kpáti nu. Kɛ a fen ma lɔ. Kɛ a sɛ lɔ nuu. Ai na lɔ juu mɛ nu ma. Kɛ a taa júuɛ la núu kandɔ lɔ. Ai tii sɛna kaŋndɔ. A ke lɔɔ nu lɔɔ kɛ a gii lɔ. Ai toa-ai to a júu mɛ nu fɛŋ ma na wa haaŋli a toa juu mɛ nu ai ti lɛɛ ko. Ai ti kɛnu a kiŋdae. A bandae a bandae kɛnu, kɛ aa, a tɛtɛ mɛ nu kɛ a nu sɔɔ. Ai nu sɔɔ. Bɛmãa a bɛ a a bɛ a jaa wa nyiia na. A bɛ a lɛɛ wa sii na. Ai nu sɔɔ kpɛɛ. A bande kɛnu a wɛ, kɛ a ta tɛtɛ. Ai ta a tɛtɛ kia, a kpati nu. A kpatiie kɛ nu ya fɛe, i lɔ kimu feŋ wa be nu. Hiŋi lɔ jaa mɛ nu a bɛ guarantee feŋ ngo feŋ a bee hɛŋ nu, a kpatiie jaa mɛ nuɔ, a ya biana wa. Kiimu lɔɔ jáa a bia lɔɔ, kɛ páakenaa a gúu nu. Ai gúu nu. A guue lɔɔ nu kɛ a buŋ feŋ nu ma. Kɛ a bɛ a kiinkiin na. A bɛ a kiinkiin na. Koŋnde pɛ i ta i bii jaa mɛ nuɔ, jaa mɛ nua Páakenaa, a biiye lɔ kɛ páakenaa gúu nu. Kɛ a gbuŋdɛ i ma. Kɛ a bɛ i kiikiin na. páakenaa jaa, páakenaa bɔ bɛ. páakenaa bhii kolo! Ai a jáa nyia wa kɛ. Mɔkɛndɛ́ bɛɛ ya kpatiie jaa bi lɔ, ai-kɛmu ai tiiɛ, a kpɛlɛ. A bi wae nge, ai koŋnde baba nu bia wa kɛ, páakenaaa jaa. Kiimu a bɛ kɛ, keŋmɛ lɔ bɛ kɛ, a jaa mɛ nui kwe na kɛ niiɛ a ya ma lɔɔ. A ya fɛŋma. A ya fɛŋma. Aa fɛŋmae kɛ, a ya lɛ mɛ nu sɛ na wa. A ya fɛŋmae kɛnu, kɛ a taa ai tii a tɛtɛ. A kpatiie a tɛtɛ kɛ a buŋ. A bɛ lɔɔ siiekɛna, a lɔ, na na lɛ mɛ sɛ, na jaa mɛ naa fii, mɔɛ na nu ai bii. Suɛ-suuɛ na ai bii nu. Ai buŋ na wa nu. Ai-a- saŋ-ai saŋ gika ma pɛ. Hiŋi pɛ te taŋ pɛ mu. Soou! Kpaŋ lɔɔ mu feŋ bɔ ai be hɛŋ nu kɛmu a kuŋ a bia, ai ti a lɔŋfeŋ ko. A taae a be lɔɔ nu-a be lɔɔ nu, a kpatiie wae, ai ti tiŋmɛ nu kɛ na, kɛ páakenaa guu a na. Bɛma páakenaa wae bɛ lɔɔ already a tɛtɛ a bɛ kɔnɔkɛna already kɛmu mɔi na i bi a lɛ mɛ nuɔ. A biie lɔɔ kɛ páakenaa guu a na nu. A nae nu kɛ a bɛ-a gbundɛ i ma a bɛ i-a bɛ a kiinkiin na, a bɛ a kiinkii na. Ai toa a kiinkiin na haŋlii ai faa. A fae lɔɔ kɛ páakenaa lɔŋfeŋ fɛ. A lɔŋfeŋ fɛ. Lɔŋfeŋ mɛ nui to na wa nu a mande nui na bɛɛ anui bii a ɔ. A mande nua biae a ɔ, a pɛ-i to na nu wa i kpati. Páakenaa ba ba nu bɛ. Anu bɛ lɔɔ area mɛ nuɔ. a lɛi gbi a taae-feŋ ngo feŋ a táae páakenaa a yɛ i bia wa. Bɛmãa paake-. i fɔ sɔ lɔɔ páakenaa a jáa-a jáa mɛ nu aiya bɔ kamu wa ai to a pɛi a to a lɛ mɛ nu sɛ. Komu páakenaa, feŋ lɔŋdɔ mɛnu i minya a. Ai ti fiaɔ i minya a. ɔɔ saŋjaɔ bɛ. Kiimu a bɛ sáana mɛ, i suuɛ bɔ fɛ pɛ keŋlɔ-kandɔ, i bɛ páakena mɛ nu fɛa, aa jaa nyia nu. Hiŋi fania mu, saana mɛ i loŋ nu. I keŋlɔ fɛ. I súuɛ nu fɛ. I páakena fɛa. Aa jaa-kiimu mu bɛ suɔ niiɛ, páakena jaa nu maa kɛ? A bɛ bɛɛ kɛ kpatiɔ. I ya fɛ ya-ɛɛ sisi pɛ a bie lɔɔ, loafeŋ mɛ nu páakena ye. komu, páakenaa iya-a lɔŋfeŋ ma kpɛlɛ.